มันกะสะดวกอยู่กะตู้หั้นน่ะ ดีกว่าไป อั่น ถอนอยู่ธนาคาร บางหม้องธนาคารมันไกลเด้ ⁠

ข้อยว่ามันสะดวกเดะ สมัยนี้มันฝากเงินผ่านตู้ ATM กะได้แล้วนั่นแหม บ่ต้องไปฝากอยู่ธนาคารแล้ว

อันใดมันใกล้บ้าน ข้อยกะสิไปอันนั้น เพราะว่ามันสะดวกสบาย

ข้อยคิดว่าฝากไว้ในธนาคารสิดีกว่าจักหน่อยอยู่ เพราะว่า อั่น เงินติดโต เงินสดจั่งซี้ มันสามารถหายได้ โตลักได้นั่นนะ ฝากธนาคารโตยังมีได้ดอกเบี้ยนำอยู่

มีความปลอดภัยอยู่แล้ว เบิ่งกล้องแต่ละโตแหน่ในธนาคาร เจ้าว่ามันมีจักโต เอ้า

อนาคตอาจจะล้ำแบบว่า สแกนลายนิ้วมือแล้วกะจ่ายเงินไปเลยหั้นนะ

ข้อยบ่ค่อยถอนเงินดู๋ดอก เพราะว่าข้อยสแกนจ่ายเอา

ถอนมาประมาณสามสี่ร้อยพอติดกระเป๋า เผื่อฉุกเฉินจั่งซี้แหม จ่ายค่ารถค่ารา

ข้อยสิถอนผ่านตู้ ATM เพราะว่าตู้ ATM น่ะ มันอยู่ใกล้บ้านข้อย

พกติดกระเป๋าไว้ เผื่อได้ใซ้บางร้านค้าที่เขาบ่ได้ให้จ่าย สแกนจ่ายน่ะ

เคยซื้ออยู่เดะ แล้วกะจ่ายผ่านโทรศัพท์นี่ล่ะ mobile banking น่ะ

มันกะบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอก ความ ความปลอดภัยน่ะ มันกะต้องระวังที่ว่า มันสิมีคนมาใกล้กะบ่ มาเบิ่งรหัส แล้วกะเดินมาอยู่ซื่อซื่อแบบแล่นจับเงินกะไปเลยจั่งซี้แหม

ข้อยรู้สึกมั่นใจอยู่เดะ ในความปลอดภัย เพราะว่าข้อยนั่งอยู่ในธนาคาร หน้าธนาคารกะมียามนั่งเฝ้าอีกเที่ยหนึ่งอะนะ

ข้อยกะบ่กะว่าสิเฮ็ดจั่งใดนั่นแหม เพราะว่าข้อยกะบ่เคยแบบมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชีข้อยนั่นนะ บ่รู้ว่าต้องไปเฮ็ดอิหยังจั่งใด

ข้อยว่ามันมีผลอยู่เดะ เพราะว่าถ้าซื่อเสียงบ่ดี ซื่อเสียงของธนาคารน่ะบ่ดี มันซื่อบ่ค่อยมีคนอยากไปเฮ็ดดอก แต่ว่าถ้าซื่อเสียงดี คนซื่อสิไปเฮ็ดหลายน่ะแหม

มันลดลงไปหลายแล้วกัน ที่คนเฮาเฮาเงินสดซื้อของน่ะ เพราะว่าซุมื้อนี้ร้านค้าเขาติด QR code ไว้แล้วแหม สแกนจ่ายแล้วเฮาย่างออกไปเลย เรียบร้อย

ข้อยกะสิเช็กอยู่เดะ คิดแล้วคิดอีก เบิ่งรีวิว เบิ่งประวัติ ว่ามันน่ากะถือหลายปานใด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

นอกจากถอนเงินผ่านตู้ข้อยกะสิเฮ็ดฝากเงินแล้วกะโอนเงินผ่านตู้นำ มันมีเดะโอนเงินผ่านตู้น่ะ

ข้อยคิดว่าค่าธรรมเนียมมันแพง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

สำคัญคักเดะ เพราะว่า ถ้าบ่มีเงินสด กะสามารถโอนจ่ายได้

ถ้าสงสัยอิหยังข้อยกะสิหาในอินเทอร์เน็ตเดะ เสิร์ชหาข้อมูล แล้วกะถ้ามันบ่มีนี่ข้อยกะสิโทรไปหาธนาคารนั่นล่ะ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

เคยใซ้อยู่เดะ แบบ SMS แจ้งยอดเงินในธนาคารใซ้ตอนใซ้โอนออกน่ะ มันใซ้สิแจ้งยอดของใซ้ว่าเหลือส่ำนี้ส่ำนี้เด้อ

ควรให้ความรู้หลายกว่านี้ เพราะว่าบางคนเขากะบ่รู้เรื่อง กะบ่เป็นจั่งซี้ สอนกะแอปมันจั่งซี้แหม

กะสำคัญอยู่เดะ เพราะว่ากะกะหาเงินมาเนาะ กะกะอยากกะ ให้มันเป็นความสุขของเจ้าของ

เปลี่ยนธนาคารญ้อนแอปมันใซ้ยาก เลยได้เปลี่ยนธนาคาร

ข้อยกะบ่รู้ว่ามันสิมีประโยชน์บ่ เพราะว่าข้อยกะ บ่หลายแหม ธนาคาร

ความสำคัญของลูกค้าทุกกลุ่มกะเท่าเทียมกันเดะ กะตามคิวแหม ผู้ใดมาก่อนกะได้ก่อน

สำคัญเดะ มันบ่ต้องเดือดร้อนคนอื่น มีไว้ฉุกเฉินของเจ้าของ บ่ได้เบียดเบียนไผ

อือ มันมาแทนแล้วตอนนี้ เพราะว่าเขาเฮ็ดอิหยังจ่ายเงินโน้นนี้นั้นกะผ่านโทรศัพท์แหม บ่ค่อยได้ไปสาขาดอก

คิดว่าเขาเก็บประวัติข้อมูลเฮาไว้ว่าเฮาเคยเฮา เฮาเคย อยู่ธนาคารนี้ อิหยังจั่งซี้

เป็นเรื่องที่ดีเดะ ที่เก็บเงินออมไว้ใซ้ในอนาคต ใซ้ฉุกเฉิน บ่มีไผรู้ดอกว่าอนาคตใซ้มันสิเกิดอิหยังขึ้น

ให้ธนาคารดำเนินการแบบว่า ส่งข้อความหรือโทรไปจั่งซี้ว่ามียอดเงินเข้าไปผิดนะ

มันดีเดะ ความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้จะบ่แม่นการเงินมันกะมีประโยชน์ต่อกะนั้นล่ะ คันรู้ตั้งแต่น้อยน้อยกะดีเดะ

มีความโปร่งใสเยอะอยู่ เพราะว่ามันสามารถตรวจเช็กได้ ซื่อผู้ใดผู้ใดที่ซื่อเฮ็ดธุรกรรมนำน่ะ

ข้อยบ่เคยรับสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชันอิหยังจากธนาคารเลย ได้อย่างเดียวที่ได้จากธนาคารคือดอกเบี้ยตั่ว

ปรับคือ เรียนรู้ใซ้โทรศัพท์ ใซ้แอปธนาคาร ให้มีคนสอนมันจั่งสิรู้เรื่องตามสมัยซุมื้อนี้

มีผลกระทบหลายอยู่เดะเพราะว่าค่าครองชีพเฮาสูง เงินที่เฮาออมจะต้องออมน่ะ มันเฮาสิน้อยลง แล้วมันเฮาต้องเฮาเวลาเยอะในการออมขึ้นหลายหลายขึ้นอีก

มันสะดวกสบายตั่ว มันอยู่ใกล้ใกล้มันมีหลาย มันสามารถเลือกไปหลายสาขาได้ เพื่อที่จะแบบว่ากระจายคนบ่ต้องต่อคิวโดน

ข้อยบ่เคยใซ้บริการปรึกษาทางการเงินกับธนาคารเลยเดะ บ่รู้ว่าสิปรึกษาอิหยังกับเขานั้นนะ

ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าข้อมูลลูกค้ามันเป็นข้อมูลส่วนโต

โดยรวมพอใจหลายอยู่เดะ เพราะว่ามันสะดวก บ่ยุ่งยากแล้วกะประหยัดเวลานำ

แอปธนาคารกรุงไทยเด้อ เพราะว่ามันเบิ่งง่าย สะดวก

ข้อยสิเบิ่งยอดเงินก่อนว่ามันเหลือส่ำใด เพื่อที่จะตัดสินใจว่าสิซื้อหรือบ่ซื้อนั่นแหม

โดยรวมแล้วข้อยคิดว่ามันสะดวก เพราะว่ามันประหยัดเวลา

บรรยากาศในธนาคารกะสิเป็น คนหลายหลาย แอร์เย็นเย็น นั่งท่าคิว

กะต่างกันบ่เยอะปานใด เพราะว่าสาขาใหญ่ใหญ่พนักงานกะสิหลาย รับ ไอ้ คนกะบริการหลายกว่าสาขาน้อยน้อยน่ะแหม

สำคัญเดะ เพราะว่าเขามีประสบการณ์มาก่อน เป็นมืออาชีพพู้นน่ะ แล้วกะให้คำปรึกษากะได้หั้นแหม

ถ้ามันเว้าได้มันกะดีเดะ เพราะว่ามันกะบ่ได้มีแต่ลูกค้าที่ประเทศไทยมากะบริการ เพราะว่ามันมีชาวต่างชาติมานำนั้นนะ ที่มาใช้บริการของธนาคารไทยอะ

เป็นปัจจัยที่สำคัญเดะ เพราะว่าถ้าบริการลูกค้าบ่ดี เทื่อหน้าเขากะบ่ค่อยอยากมากะดอก ธนาคารอันเก่าที่แบบ ดูแลลูกค้าบ่ดีน่ะ

มันกะสิมีเทิงดีกับบ่ดีนั่นล่ะ เพราะว่าคนกับระบบมันบ่คือกัน มันกะสิมีข้อดีของระบบที่คนเฮ็ดบ่ได้กับข้อดีของคนที่ระบบเฮ็ดบ่ได้คือกันนั่นล่ะ

เพราะเขาต้องใซ้เงิน แล้วใซ้หมุนเงินบ่ทัน มันจำเป็นต้องใซ้ในการใช้ชีวิตอยู่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนใซ้หั้นน่ะ

ข้อยกะบ่รู้คือกันว่าคนภาคอื่นเขากู้หลายส่ำอีสานกะบ่แหม ข้อยกะเกิดมาอยู่แต่อีสานนะ

มันกะเป็นการลงทุนที่ดีอยู่ เพราะว่าที่ดินกะแต่ละมื้ออะ แบบว่าอันในอนาคตน่ะ มันแพงไปหน้าเด้

มันกะสิกะถือได้อยู่ เพราะว่ากู้กับญาติพี่น้องกะเนาะ มันกะสิมีความไว้ใจกันในระดับหนึ่ง จั่งสิกล้ากู้

ข้อเสียของญาติพี่น้องเด้อ กะคือทวงหนี้ยากมาก เพราะว่ามันเป็นคำว่าญาติพี่น้อง พี่น้องหั้นน่ะพี่น้อง มันเก็บยาก เงินน่ะ

ข้อยกะสิแจ้งตำรวจเลยแหล้ว

กะแถวบ้านข้อยกู้เกือบซุบ้านนะ กู้เงิน เงินเขาเจ้าเอามาให้กู้ เขากะกู้เบิด

เพราะว่าข้อยยังบ่ทันได้เฮ็ดงานมีเงินเป็นของเจ้าของ แบบว่าข้อยยังขอแม่ใซ้อยู่เลยซุมื้อนี้ มันบ่แม่นเงินข้อย ข้อยเลยบ่ทันได้กล้าเฮ็ดอิหยัง

เขาลงทุนเหตุผลหลักหลักที่เขาหวังกะคือกำไรนั่นล่ะ จากการที่เขาไปลงทุน มันผู้ใดกะอยากได้ล่ะ กำไรหลายหลาย

ถ้าลงทุนถืกหม้อง ลงทุนเป็น มันถืกสิมั่นคงอยู่ ชีวิตน่ะ แต่ถ้าลงทุนบ่เป็น มันถืกสิเฮ็ดให้แบบชีวิตมันต่ำลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะ บ่มั่นคงขึ้นเลย

เปลี่ยนให้เจ้าของกล้าขึ้น กล้าแสดงออก เพราะว่ามันบ่มีความมั่นใจในเจ้าของเลย ซุมื้อนี้น่ะ

มันกะบ่ได้ต่างกันคักดอก แต่ว่าต่างอย่างหนึ่งคือสมัยก่อน เพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินจั่งใดแหม ทำงานหนักคักกว่าสมัยนี้อีก

ข้อยสิปรึกษาแม่ข้อย เพราะว่ามีหยัง แม่ข้อยสิบอกว่าให้มาเว้านำแม่ บ่ต้องคิดหลาย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

มันเป็นข้อดีเดะ เพราะว่าเฮาเดือดร้อนอิหยังเฮาสามารถเฮากันได้ ดูแลกันได้

กะสิไปอยู่นำ ไปนอนนำ ไปหาข้าวหาน้ำสู่กิน ไปดูแลเพิ่น อยู่ใกล้ใกล้เพิ่นบ่ห่าง

ครอบครัวข้อยสิเฮ็ดแนวกินกินเอง แล้วส่วนใหญ่ที่เฮ็ดแนวกินน่ะ กะสิเป็นข้อยกับยายที่เฮ็ด

กะสิโทรบอกไปว่าประสบอุบัติเหตุ ข้อยกะสิบ่ย้านดอกว่าเพิ่นสิด่าหรือบ่ด่า เพราะว่าเพิ่นห่วงกะหลายกว่าห่วงรถจั่งซี้แหม

อั่น ข้อนี้ข้อยกะบ่รู้คือกัน เพราะว่าข้อยกะบ่ได้แต่งกับคนต่างชาตินั่นแหม กะเลยบ่รู้

ข้อยมักเบิ่งซีรีส์หลายกว่าหนังเด้อ เพราะว่าซีรีส์มันมีหลายตอน มีหลายเรื่อง มันได้เบิ่งโดนกว่าหนังอะนะ

งานอดิเรกที่คนรุ่นข้อยมักเฮ็ดกะสิเป็น ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นเกม อ่านหนังสือนิดหน่อย

กะต้องไปย่างห้างอยู่แล้ว เพราะว่ามันมีของให้เลือกซื้อหลายเนาะ ช็อปปิงเนาะ สายช็อปปิงน่ะ

กะเลือกเบิ่งการ์ตูนนั้นล่ะ มันกะยังอยากเป็นเด็กน้อยอยู่นั่นนะ ไผสิไปเบิ่งสารคดี ซุมื้อนี้บ่ค่อยเห็นมีออกมาแล้วแหมะ

ข้อยคิดว่าเล่นเกมสามารถมีประโยชน์ต่อสังคมได้ เพราะว่ามันสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นำเดะ บ่แม่นมีแต่เล่นซื่อซื่อ

ข้อยสิเลือกเฮ็ดขนม เพราะขนมมันได้แบบ เฮ็ดแล้วมันต้องรอ มันบ่ได้แบบกินทันที มันต้องเฮ็ดไปตามขั้นตามตอนมัน

มันบ่ค่อยมีเวลาว่างเลย เพราะว่างานอดิเรกที่เฮ็ดแต่ละอันน่ะ มันใซ้เวลานาน

ข้อยบ่มักวาดรูป เพราะว่าวาดรูปแต่ละทีมันคิดหลายว่ามัน วาดบ่งามแหม

ข้อยเลือกปั้นดินเผาดีกว่า เพราะว่าบ่เคยเฮ็ดแหม แบบว่า อยากรู้ว่ามันสิเป็นรูปร่างหน้าตาจั่งใด สิ่งที่ปั้นออกมาน่ะ

ข้อยมักเบิ่งช่องพอดแคสต์แหม แบบฟังไปฟังมาแล้วกะ อยากนอน แล้วกะหลับไปเลย